La palora disperazioni mi fa pinsari a na condizioni mentali unni un individuu nun arrinesci a vìdiri cosi positivi davanti a na situazioni diffìcili e chissu porta a l’individuu ad arrènnirisi e abbannunàrisi. Nni stu casu l’appoju di la famigghia e di l’amici è mpurtanti pi permèttiri a na pirsuna di putiri nèsciri di la disperazioni e putiri jiri avanti.